اني انزل خمس ايام واشتغل فيهم تلات ساعات-هيبقي بالنسبالي راحه اكتر اني انزل اشتغل تلات ساعات-واثعد بقيت اليوم في راحه-ولا اشتغل يوم خمستاشر ساعه-بالنسبالي الموضوع هيكون مجهد جدا جدا-افضل خمستاشر ساعه شغل من غير راحه